अ मस्रम् <hesitation> फ्र म बदि गौनि कोलोनिक् बनेइन लै। अ मस्रम् फ्र गौनि कोलोनिक् म बरेइ बनेइन लै फुन्ग थन्ग ब्ल। अ मस्रम जै बै बेरत् पिस जुनर् <hesitation> बिअ क्स सिन्गौ थये। अ मस्रम कोलोनिक् गौसन क्स सिन्गौ म बनेइन अर बिसेर जोर् थये। भिदेइन क्स कुरेक् कुरेक् बिसेर <hesitation> जौनि <hesitation> कोलोनिक् बनेइन। अ क्स सिन्गौ थये बिदेइन अदर्नै गिरेन् थन्ग ब बिसेर बहेर उन्कर् बिने। भहेर उन्कर् बिनेइन नेइ। ए गौनि जै गेऔ कोलोनिऔ लन थन्ग। भिदेइन बिसेन् दब्त जै गन प्रए दब्त जै गन बिदे ह कुरेक् कुरेक् ह कुरेक् कुरेक् बिसेर। गौसनि थग्र जैग क्स बनेइन। जै जैगनि जेब हेसब् थय। जेतिन्ग् थन्ग बिसिन्ग्ने बिसिन्ग्ने जैग मुन मुन। अर जेतिन्ग्ने ह कुरेक् लन्ग बिसिन्ग्ने बिसिन्ग्ने जैग क्स लन्ग्ब थये। दिनौ बिसेर जौनि कोलोनिक् बनेइन अर बिसेर जोर् जोर् बिदेइन अदर्नै गिरेन् थन्ग।